Kiri kavi mabera yaiko ye jaekaviko yaiko, esa yaipotasa kurei yaiko mbaeti reve oime vae ou oiko yandeve, vae ikavivaeva yandeve, ikavi ko yaiko